Any Frantsa draiky é zare akagny tia magnagno lamaody tegna tianjareo avakeo zaareo tia mihinana mofo tia mihinana gato tia mihinana divay tia minana fromagy.